لو كان بإمكاني باش نكون طائر، باش نكون الحمامة، الحمامة هي رمز السلام، الحمامة هي أعز <hesitation> طائر يمكن الإنسان <hesitation> يعمله رمز، رمز للسلام، رمز لأي حاجة يعني فيها حرية، أى حاجة يعني فيها نقاء <hesitation> على هذيك نختار ديما الحمام.